Hogun kwe howai bha dọn o, rọhọn rọọmu bha dọn. Nta bhara ihon biaaku bho bhanyi ani re bheven bere dohovoi ehumo be enang refanẹ sa ado eja ehumo. Oʒara ani re bhanoo ba bha- te unwe aru bhasebho ada ars bhathathai mabhaʒena bharo bhayeng bharo rowou re ahara ronumo euurere emare je eka enanq beven adom bhenana hothom. So ani abemabemem ani bhasebho ara hanana othaatha o bathathai, tu tu tu tu baze bhahoono bazeng bharo oyina bhoven gwe ora oku ara hepaam nre sa avaa ase bha rowoi, rowoi sa remai ora onar euurere bha rowoi ova euurere ja re ova osejemene bho. Euurere ja ova osejemene re ese onana, bheven aabo bha don bhenana onana rohon romu, bhevena oʒama ʒam be ezam o bheven agworegwore agwore, bhoven fa hara bhowai, hogun bhowai o. So nta bhaʒeng ane re aru, afa araa bhabhoa inwe bhanang othathai ọ, bhahumo bhaʒen aro bhoven gwem odadaam. Bhanang gwe bha afi bhaafa. Agwo sa asebho ara reb boven gwe ora onar euurere bha rowoi. Sa areb bhoven gwe gweo ora nar euurere bha rowoi re. Ava gwe ase bha agwo a don akpai bha iʒuma don nuyang kwe ora anar rowoi ehumareuum, ivivia ara horayai ọ. Egbee aajen ja rowoi asa kubho remare oven gwe agwemene so okubho anar evurere, okubho onar evurere ose mene bho. So oba hezinaʒin, oven gwere evurere je onare osaje hobo ova onyi bheven ababa akubho ahumo bha gwa dọn nre. Evurere ja onare ebaba bho oʒeng nha bheven fa awune asebho ara reb azazen aro okpoho a ebibi oche higwa sa ebibi, okpoho gwe okpoi, oche higwa ss ikopoi. Oyina gwa agwo araa ara reb gwe oja oyina evurere ja erum kaseu, osa ova bheven bheevi bha agwo a don. Oyina gwa agwo arara reb evurere je kasen, herum ova bheven a ebibiri bha agwo a don ọ ba bhe baa bha. onom ọ nta asa areb huma ajie aru, ava gwe ase huyana kwa rowoi ara rehạạ egbee oho- egbee, athor reka bho ava afi bha ga dọn ọ, reka s sa athor re benang bhoven a omuamu, omu, owai agwo owai, bhoven a gwore agwore ojaa, bhoven a hoʒam a ʒaam bhohumo roto onabhene. Ora henendeme sa unwe hotee ohumo onabhene. Nta asa bhano bhakubhe bhate unwe sa bhakubhe bhabhoa inwe sa bhakubho bhathai thai bhoven bha yeng bhato gwem odora bhoven fa era humo evaa egwan ihon aharara a bha aya ihon a nepa, sa akoma bha nar okpohi sa bha bhori sa bhava ihon ibe a humo bhasebemene bho. Kpam kpam se efa ero.